لو نعيش في الصحراء سنة كاملة، أول حاجة نجيب معايا خيمة باش نحتمي بيها من الشمس، وتاني حاجة ي-يكون عندي مخزون من أكل المياه <hesitation> وتالت حاجة تكون عندي ولاعة، وحاجة نقدر <hesitation> نولع بيها النار نطيب بيها وندفى، رابع حاجة يكون عندي عدة صغيرة مثل سكين باش نحمي به نفسي، ومحتاجة للحاجات الصغيرة يكون عندي كتب ، أو <hesitation> أي حاجة أسلي بيها نفسي باش ما منملش.